Bununuk inja ababaj matafé; mara nang utook tahu bununuk ba bubuk nuŋar galamé uték bo, muting mamu bu gagoncoor mara gariib gagu go gubilmé écil bununuk babu muting bo mat muju mupooñ yo écimé bununuk tahu inja abaj mé matafé wala nang maal mutogut bo, aw béñoow utooj wawu ukumasé gakahénol do mataf naan éñoow mara atonorut wala abilé gabugoor babajut maal muting hol mat muju mujak mara bupoñut.